हमन बाजार में जाथन तो देख थन की ये चीज हर केतना रुपया के है। और जरूरत के अनुसार खरीदारी के थन। हमर आर्थिक स्थिति सही रहेल तब्बे खरीदारी करथन। और जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर थन।